<hesitation> ya heko fô e ragno e, de tonga de malady mandevy amina temperature ambany kokoa raha ôhatra hoe amina toerana leha ambony altitude regny satria manko hoe ankagny e marigny maso- masôva be e de <hesitation> de possible malady mahazo hafagnana de <hesitation> possible misy volcan koa ambagny akao de <hesitation> malaky mandevy ragno na de amina temperature ambany ary.